<hesitation> මම ඇත්තටම දවල් කෑමට සලාදයක් ද, සැන්විච් එකක් ද ගන්නේ කිව්වොත් ඒක ඇත්තටම ඒ දෙකෙන් එකක් වත් ලොකුවට මං ප්‍රිය කරන්නේ නෑ දවල් කෑම වේලකට ගන්න. <hesitation> මොකද මේ ඇත්තටම බත් ටිකක් කන්න පුළුවන් නම් මං කැමතියි. අපේ <hesitation> අපේ රටේ ප්‍රධාන ආහාර වේල නේ අපි බත් කියලා ගන්නේ. ඉතින් <hesitation> බත් කන්ඩ ලැබෙනවා නම් මම බතුයි <hesitation> කරි වර්ග කීපෙකුයි, මැල්ලුමකුයි එහෙම තමයි කන්න කැමති. <hesitation> මොකද මට හිතෙනවා දැන් සැන්විච් එකක් වගේ ගත්තොත් <hesitation> ඒක විතරක් දවාලකට මදි කියලා අපිට බඩ පිරිලා දවසම අපේ වැඩ කරගන්ඩ. ඉතින් ඒක නිසා අනිත් එක අර ගොඩාක් පිටි සහිත <hesitation> පාන් ගොඩාක් පිටි සහිත වගේ නිසා අර ගෑස්‌ට්‍රික් ඒ වගේ තියෙනවා නම් අසනීප තත්ත්ව එතකොට <hesitation> මට පොඩ්ඩක් ඒක අමාරුයි කියලා හිතෙනවා. ඒක ශරීරයට අපහසුතා ගේනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම <hesitation> සැන්විච් එකක් වගෙත් කන්ඩ ටිකක් අකමැතියි දවාලකට.